Ny tena fanengoa efitsy tery moa zay da matetiky i zay asia, atao kidikidy aby koa ny enta apidiry ao tsy atao raha bevata fa atao raha kelikely mifanarakay agnaminy <noise> da matetiky asiasia etagera ny gnabon'angabo eny fa eny hansiasia boky sy ze raha ilay aby.